Ny fomba fampiasako <hesitation> raha magnimagnitry ambesiky ampitombo tsirontsakafo zegny tegna matetiky ôhatra sakaitany igny ôhatra mahandro hena zaho de ton'de <hesitation> asiako ranona sakaitany izy sady asiako sira tonga de miboa- amp- de ampandriako elaela tonga de miboaka tsara lay tsiron'le hena zay vao ataoko frity ataoko saosy zay vao avariko le tsaitsaikin'ny sakaitany talôha de efa magnitry izy amin'igny sady miboaka tsara tsirony.